Фарқият байни сагҳо ва гурбаҳо аслан дар хусусиятҳои физиологии онҳо инъикос ёфтааст. вале тибқи ақидаи олимон сагҳо нисбат ба гурбаҳо тезтар ва осонтар ром мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки сагҳоро бештар одамон истифода баранд.